E haani un wanna ɓe ceede iyaka ko haani be jawdi ɓe mofta e ko ɓe hebaata, ngam ɓe acca na yimɓe kamɓe ma ɓe keɓa ko luttu. Ni ni ɗun ɓeyday jonnde jam e ɓeydaare jawdi e nder gelle.